Khawaa yedheni khawan khun inin kenyanen Lilah oretheni Lilah dhidith safirisheni dhub khawan khun inin hammu inamaa akhan basaaa dharra chaia dharaja chaia thun maaenen woishin inamaa khabethu abasun Lilah dharaa khasaa baftiii chaiiin dhubb chaii ishian tunen chai yaani khawaaa suun woo ithi jisen chai borr ghurathi tokko chai than sokari Chala khas khethe wonn birr khas khethe ammo anenn hinn khabdhu khahammu Khan Chala khadhi